Kuugal jotta ɗomari ɓone atefa kuugal jungo maɗa koɗa ceɗe ma na ɗuɗɗum atefa pat ko waɗɗin tama ceɗe jei hanɗe ɓe jango ta a rena kuugal wai wara ɗiga pellel fere.